भिअक्ति <hesitation> किसुमन् खैतो, खब लग जीहोम खैतो अमि, किसुमन् किसु खैतो अमि केस कोइ खओ। अरु किसु खैतो अमि ब हिज एब गरम् गोरि खओ। जनेह् किसुम किसु खैतो अमि केस कोइ खोअ फोल। भिअक्ति सैस्त ओखोबित सेश्ति कोइ उपरे अरु किसु खैतो ए। किसु खैतो असे जीहोम अमि केस कि खओ। ए खैतो जोरि ते अमर् बिअक्ति थोरि सैस्त बन् ब सैस्त बन् होअ लग ते अबबन् होइ। जर फलोत् केस कोइ खोअ किसुमन् खैतो जथे अस्त परिमनोन् वितमिन पोर जये। ए वितमिन जोरि ते बिअक्ति थोरि हर्लि भबे हुस्त होइ उते।